जोश जो हमारे स्कूल ली किताबो हो तो तेत्तुके के नोट्स बदनोख किताबा पढी में में टॉपिक चाटे कोरी तेत्तुक नोट्स पड़े शॉर्ट शॉर्ट मुझ लेख दे जेतली शाट याद होलो।